Ña na ko chónna na- na na kadachón na oxa oko oxa okoná oxa koná antes na tanrai xhinna to dina konrei, na kona oxa hu u un. na ko kuyuna kanachóna na kada na kadachon na ña jan ña jan nguan chu tá ñajan horei ña antes ña tanrai xhin ná anguatain chin'na to na ko inina kadachón ná, xhi ñajan u'ña ña kunoja na kadachón ná.